Ŋa amek ke so nu ŋhe uŋyin hwele ke so nu ŋhe tarke ke so nu ŋhe enaaai keso nu ŋhe entoi keso nu etoŋyinge keso nu ŋhe ŋtohwele ke so nu ŋhe tɔrɔɔke ke so nu ŋhe ŋtirai keso nu ŋhe okɔɔkpe keso nu ŋhe okɔɔu ŋyo nyin keso nu ŋhe okɔɔu ŋyo hwele.